A zhenzain ayo nna chu nde achegen bi be ba iyaye a ba mbai sansan wa i fyen a ba shenshen abu wa hwen hwen ki nutsu ki chin ye ba a shenshen ma pwazu yaki yaa be na hwen bu ki nutsu i jiji ye ba ko wande nutsu wani ma ya ba abuti be na hwen bu ki nutsu be san wa anwu wapan ku pwadzu ku ya na hwen bu ki nutsu nanyi ba nna ri vou ba ho acho ki chi ga bu gonati be tsaza be nde abu wa hwen hwen ki nu wapan kaya ki fen ma ki fyen tan wa fuufa i jijia be fyen a banchìi kinde bye hwe abu ki nutsu be nka na vou ba iyaye be ka fyen zhen zhen be bu wa hwenhwen i nutsu ajiji ye ba nyunu zun wuri nya u zen ji ba abwu ki chi kun wa apa zun wa ma chia nutsu ba ku ka fo yi ba ama i amwu u ma fyen uyo ba ku ri bi hwa’a yii abu wa una dan ji ki chia ba chi nana nna vou ba iyaye be, be nga be ndo anu wapan ra, be fyen ba zhenzhen be bu ki yo wa ba hwayi kuma be ka tsebe ba u ma pwadzu ya ko ki be buti wa tsatsa u ma na hwen abua u hwe ki nutsu u ri hwe ka be ki nutsu u ri bi hwen ka abu wa hwen hwen kata ki nutsu nna vou dan ra a ba na ho cho ra be fo aji wa nde bi ra. Nna vo be tsaza be nde abu wa ka tan wa fuufa ko we nde bye ani kata be fo anutsu wapan ba ukaa ku du wayaya ki pyin tama nna vo ba mbai ra be tsaza jiji wa be fyen bu ki chim bu wa hwen hwen nna chun nzhen aji i chin bu wa baaba bu wa i ma fyen bu wa hwen hwen ki nutsu ba a—abu wa hwen hwen ki nutsu ba i—i ri mbya ki pyin i jiji wa i hwen yi abu ki nutsu ba u ma pwadzu ya abuti u ma zhen a nutsu u ma hwen abu ki yo u ri bi ji anwuza u vo ki yo kuma uma ka hwen yi bu ki nutsu u ri du anwuza wa ku ka chi bu budiu wa ne ri tsa abuti ki be ndzun ni ka ri du wa nwah zuzu nna vo a ba chi bacho ki chn ga be be tsaza be nde abu wa hwen hwen ki nutsu ka be buu abu wa fyen tan wa fyan afa nka na bande baa ba mbyai be ka tsaza jiji wa ki be wa i hwen yi bu ki nutsu baa atsua na du wa ka sensen ba nyaken.